<hesitation> achame ang'alalii akopa kutinyu, amuu kiinetech kukoo ak koko kole ong'alal kuti ng'ong sikaron kingenok kele, opokutit ap kalenjin kuu yekiinetechi keng'alalii ko kutit ap kalenjin amuu karon kemache kakinet laak chook kakinet mokochoronik choki, konai kutiini rani amuu kokepa cbc raa komache kenai tukul.